जो भारत का इतिहास अ ऐजा बोउता पुराणा अ भारत एक सनातन राष्ट अ जो सनातन धर्म मानो भारत के इतिहास मुझे बोउतेइ राजा महाराजुई भारत पान्दे शासन करा भारत के इतिहास मुझे सबसे आगे सिंधु सभ्यता आणे जो तेंतीस सो ईसुइ पूर्व दि तेरो सो ईसुइ पूर्व तक चले एतुके बाद मध्य इतिहास आअणा जो सोउड सो ईसुइ के बाद शुरू अणा भारत एक उप महाद्वीप मुझ आअ एतुन्दा चन्द्रगुप्त मौर्य का शासन रणा और मुसलमानु का आक्रमण अणा।